<noise> Gny zava-boahary <noise> mahay mandeha ambony rano da ny Signe. Ny fanaovany azy? Mitsanga i da milomano hôkin'ny milagno iregny avao fe gny tombokiny mitsikarokaroky. <noise>